ദ്രുമ് പേര്ചുര്സിഓന് ഇന്സ്ത്രുമേന്തവു ഐതു മേമ്ബേര് അദ്ദ। ഓദ്ദേപു അദ്ദ വിബ്രതിഓന് പധു ഉന്ദു ശബ്ദ ഉത്പഥി। അപനു മുക്കേ ബാഗലു ദ്രുമ് ഹേഅദ്, ശേല്ല്, സ്തിച്ക്। സ്തൈര്, ഐതു ദ്രുമ് സ്തിച്ക്, ഹന്ദ്, ബോക്ക, മല്ലേത് ഉപയോഗമ്। അലുപേരു മേമ്ബേര് ഥോരസേ വിബ്രതിഓന് ഉന്ദു മുക്ക ദ്രുമ്। ഹേഅദ് പുര പതകു നോദുകുനന്ദു ശബ്ദ ഉത്പഥി അപനു। മുക്ക സ്തൈര് വരു, ശബ്ദ ബദലയന മല്പുന മുക്ക। ഹ്ക് ഓദപ്പേ, ജോരദു ശബ്ദ, ലചേ ഓദപ്പേ, വ്രുദു ശബ്ദ। അന്ഛ പുര വരിഏത്യ് ഉന്ദു മുക്ക സ്തിച്ക് അന്ദ് ഹന്ദ്। പ്ലയിന്ഗ് തന്ത്ര സരിയദ ഉപയോഗമ് അലുപദു।